موسما امانٹھ اٹھی چار موسمان ھی، سردی، گرمی، اونھاڑا ائین بھار۔ بھارا جی موسم ھمین آڑاڑین ہے۔ ائین امانٹھ، اٹھی گرمی تمام جام ھوی چھی۔ امان ٹھ اٹھی ھالت ھوی چھی، ڈکھڑان جی ھوا لاگی چھی، اڈی لرھوی چھی۔ ائین اٹھو ماٹی اڈی چھی، ماٹیم اٹھو، آنکھیا ھی، ناک ہے یا چونڑی ھی، ائی منا جون، جولائی جی ڈو میھنی ھی ایم ھوائیم اڈی ایڑی حالت ھوی چھی، ڈی گرمی تیز ھوی چھی ۔اھڑیا ھوایا لاگی ائین <hesitation> او سون پچھی مزی آڑی بات ھچ ہے، تو ھیک دفعا مین گلا تا چھوڑی، کینٹیم اٹھو دھندھا ھتا، جڈ اوین مانجی حالت ڈیکھلی کہ تون آوی کٹیس پلا۔ مین کیلی مین ھا روڈ جھلنی گان سون آوین پلا۔ منین اوین کیلی تمین ایڑی حالتیم ری کیون سگھا۔ منین کیلی لڈتی نہ جاوا ڈجی پاسی، مین کیلی کٹھی جائون۔ مال دھنڑ اٹھی بیلا ہے کنگی جائون۔ او سون پچھی موسمی جی بات ہے، ڈو مھینی گرمیان جی موسم ھوی چھی، اوم تمام بیکار موسم ھوی چھی۔ او سون پچھی اماٹھ بھارا جی موسم ڈاڈھی فسکلاس ھوی چھی اماٹھ تلی وٹھی زیتوناس کرتی، انباس کرتی، لیمواس کرتی۔ ائین امانٹھ کیلا گھٹ ھوی چھی ۔باقی فاروان سون کرتی ائین فروٹ امانٹھ ھوی چھی۔ باقی جکو ڈو مھینی برساتی جی ڈھاڈھی ڈکھیی گزری چھی۔ برساتان منان امانٹھ گوڈی جڈی گپ، پانڑی ،ماچھر رات جی مال کھانی ماری ۔ انسان کھانی ماری، مالان کھانی ماری۔ اوم مختلف بیماریا ھوی چھی، انسان ملیریاھوی چھی ۔ ملیریا تٹی کونی۔ کڈھن کڈھن تو امین سجین گھران جی بھاتیین بیمار ھنی جائون سجین اسپتالیم گیتی جائون ۔ پچھی ٹیسٹا سجان جیا ۔ پچھی ھیکین گیتیا بڑی ڈجین گیتی جا ۔ھا حلت ھوی چھی۔ ھیکین ساجی کرا تو بڑی ڈجی، جون، جولاء جکو موسم ڈاڈھی خترناک ھوی چھی۔ باکی جی موسم امانٹھ ڈادھی فسکلاس ھوی چھی۔ ائین او سون پچھی <hesitation> جون، جولائیم امانٹھ فصل ھوی، اوم کپاھ، اون امین فٹیا کیئون چھون، اوم کپڑی ٹھی چھی۔ ایی موسمیم اماٹھ ایی فصل ھوی چھی، اماٹھ اٹھی کماد ھوی چھی، مرچا ھوی چھی۔ بھاجیان جی حسابا سون ٹماٹا ھوی چھی، ھمین جکو ھا ھلی چھی ھا ٹماٹا نکری پلا، گوبی ہے یا، ایی موسمیم ھوی چھی۔ سیاڑیم آلو ھوی چھی، بصر ھوی چھی، ڈجی کئین کونی کڑکین جا فصل ھوی چھی۔ کڑک ھوی چھی، ائین توریا ھوی چھی، ائین لوسر ھوی چھی مالا جی چاری لی ایا سیاڑی جی حسابا سون ھوی چھی۔ مئی سون پچھی اماٹھ منا فصل بسل کو ھوی۔ امانٹھ منان پاڑیان جی موٹی کلت ہے، مئی، جون، جولائی امانٹھ منا پاڑیا جی موٹی کلت ھوی چھی، امچی مالان موٹی قلت ہے۔ ائین تھڑیم تو مگی، ائین اونٹھ کھو ھی، ائین برساتی جی امچی پاسیم تھڑ ہے۔ تھڑیم برساتیم گزارا ہے اون جا، برسات نا آلی تو، آلی تو اونٹھ پیڑین جی پاڑین ھوی، فصل ھوی، مالا لی چارا ھوی۔ ائین جیکڈھن نا آلی تو ڈکاڑ ھتی جائی، اون جا مال ڈجا سب ختم ھتی جائی۔ ائین امانٹھ کڑکا بڑکا ھوی چھی ھر شئی بوھ ھوی چھی۔ ائین مالان ڈارا ڈیئون چھون کڑکی جا، ائین بوھ ڈیئون چھون، کھڑ ڈیئون چھون۔ بوسا ڈیئون چھون مالان۔